Ko'rishni yaxshilashga xizmat qiladigan oziq-ovqatlar ham bor. Ulardan biri bu- imbir o'simligi. Bu haqda judayam ko'p eshitganman, hatto, sinab ham ko'rganman. <hesitation> Imbir o'simligini <hesitation> suvda qaynatib, ichsa ham bo'ladi yoki bo'lmasa, uni tayyorlangan <hesitation> nimasi- versiyasida foydalansa bo'ladi. Xuddi choyga o'xshatib ichsa ham bo'ladi, judayam ko'zga yaxshi ta'sir qiladi. <hesitation> Choy-choyni damlaganimizdan keyin, oxirida qolgan shammasini ko'zimizga qo'ysak bo'ladi. Bu ham ko'rishni judayam yaxshilaydi.